صباح الخير يا جلبي، إسمعي أبغى اليوم <hesitation> نروح أنا وإنتي مطعم الرومانسية نتغدى، إتجهزي بدري، طبعا ممكن نلتجي على الساعة ثلاثة العصر ما تنسي تمام؟ طبعا أنا مشتهية أكلهم مرة وأبغى أكلمك كذا بموضوع، وأبغى نتغدى أنا وإنتي مع بعض، إنتبهي تنسي تمام؟ باي.